Aika, misy marina ny hanina a <hesitation> heverina fa manatsara ny <hesitation> fahitana na fomba fijerevana. Ohatra izao mihinagna karaoty matetika na o- ohanina manta izy na ohanina masaka dia heverina fa mahatsara maso aby izy io, mahatsara fomba fijerevana. Dia ny tsaramaso koa moa amin'ny maha-tsaramaso azy lahateo dia manatsara ny fomba fijerevan'ny maso koa izy io.